जो जैविक चीज हा सो आणा मीट हा। सौं जैविक चीजो को हा भनियेन्दो। जो आणा बकरा हा से एक जैविक चीज आ। और जो गैर जैविक चीज हा से आणे साग सब्जी हा।